Faritsy atsimo atinana an'i Etats Unis igny e, la morandava igny fa lafa midimiditsy ampovoatany agny koa tsika lamafana gnao tena mafana. La hokan'izay avao koa ny amin'ny faritsy atsimon'ny Etazonia. La migaigay ny masoandro. Migaigay la tena migaigay ny masoandro agny.